Suecia jaeko oïme iyɨpɨreta, jaeko viKIngo reta, kua tëtä jaeko iguataje reta, oeka iyeɨpe reta mbae yekou, jukurai kua reta pe oeya iyɨpɨ reta supe, omboe oeyareta jare ikavi vaera jëtä ombokuakua reta, tëtä iroɨ renda